Alura cuminciu da le boce përché 'na volta giügavu tantu a le boce, pöi ades l'ai ën nevud ch'a giöga a pallamano, al e bel vëddi pallavolo, pallacanestro, calcio, pöi a ie ël ciclizmo, pöi a i sun le curse ën muntagna, le curse ën pista, i cent meter eccetera